प्राथमिक उपचारकी किटमे आपतकालीन स्वास्थ्य समस्या होन बखतए तुरन्त उपचार प्रदान करन ताहिँ आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री और औजार समावेश होतहएँ । जा उपचारकी किट इक्बरी चोटपटक, बुखार, मस्तिष्कमे चोटपटक, कटोफटो अङ्गसे रगत बहन जैसे सामान्य स्वास्थ्य समस्या और दुर्घटनासे बचन ताहिँ प्राथमिक उपचार देन मद्दत करतहए । प्राथमिक उपचारकी किटमे पट्टी, घाव सफा करन ताहिँ दबाई, एन्टिसेप्टिक, पेनकिलर, थर्मोमिटर, मेडिकल टेप और तमान आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री होतहएँ । जिनसे आपतकालिन अवस्थामे उपचार दैके समस्या बढ्न नाएँ देन और जल्दी जल्दी राहत पुगान सहयोग होतहए और बेमार आदमीके अस्पताल पुगनसे अग्गु प्राथमिक उपचारको सुविधा प्राप्त होतहए ।